שוף אחוויה, אכתר חאג’ה בדלת חיאתי מינין נהאר אלי משית נכדם ו תזוגת, ואללה מא כאן סאהל ביעד על דאר ועל אלעאילה, וולקין תלמעתי בזאף כיפאש נעמד על ראסי, כיפאש תצרב ו נתקאטם, ומינתמאק ואני כנשוף אלדוניה בעין חרא, וכנכדר בזאף אלנעמה דיאל אלסהה והעאפיה מא בקאתש כתכדהני אלמדה כיף כאן קבל.